Sowun to kami nun saya su thailand, re pumbandingku indonesia wu thailand marow beda ne talos marow. We re su thailand ore bersih, bersih, bersih. Ondey ore so relen katu ya to ngo tera <hesitation> apa nde <hesitation> ya' ore kita sini na' katu ya to kanya tera tu mu sa solo, su ralen tera su solo su walen. Te <hesitation> to pondung <hesitation> pihoan kite, ore kite su thailand mongule su indonesia kite musti tumu se ore suwa'ne kapiho apa to kanya su, su thailand pihoan sini